Iyi na hwayi uyari mwu cenje i shi ata shi iwe ma iyi itizhe me shi ibi na, ina hin uyari mwu cenje shi ma mapa ganana atwa na a lashigana un udalu ganana a lala utul waa yete uda gwominati, wa uyari gamwu cenje le shiji, iyebi ama jalama hin mepi ma nganana atizh ta nda ma ti tebegeni, ina hiin ɛwen tu na na kasha cenje te oyibwo, ina oyibwo na ɛkashe, iyari ga me cenje shi ma mbiyana iwe ma pal wu twa tu na tu name hwayi ga, iyi zhaji, yaji ikenyen iwe ma ɛ ke zinji je ukuribi iyi iwe ma yi ɛlɛlɛ kezhe na zhi abaga shi yarimutu na atwa na shikokono na wugo go shi okusirawa cenje ɛlɛlɛ atwa ata shi a udumwa na ba, iwe ma iyi na ogwominati ya la shiga iyi na tetije iwe na na cenje tu ga iselegeneni un, iselegene ni un, iyi ɛlɛlɛ zha kushwe. Ina na shi iguzh wutu, wutu shi manibe ga a sanga, ga o zhono motu ga oyibwo a hien un petrol kuribi na i peni hwayi go shi azhi ka cihin na pwamwu dupu, a zhika cihin na pwamwu woshi naba ta hwan ukuribi ga ishe a salanana, akana ɛ seleneni ukuribi ga ma ga seleneni iyi ɛlɛlɛ zha ya kezhe ukuribi, atwa kube la nga na a sanga la maniba i zhi ka okwo ibeni epe ji keffi huni shi a zhi ka iyebe o to bi zhe ba kuba hwenyi beni epe zhi keffi a zhika woshi a zhi ka umpwa to yashi manuba mu ga ugwominiti yaji kezhi bizha ba kwuba iyi ɛlɛlɛ zha ya ya urongomi komi tihin ti be ɛjime ɛweni ɛweni ga hwan nu motu ɛ suji un keni a mashine, to ya zhasa ba ka zha ya zha ta ha nu ko yashi hwantu ga ya a zunba zha shi zha tuhuni a jima ɛkezhijeje.

Butu biko zha nu mwan mwa aba harato wo zha shi a ya iyi na uwewe yaye-o na zhi ganangajim iwe tulubo, iteje butu na ga nane nu bwa nu bible school karu a hien ga jiwa biyejilo ubwa shi biyibo nu semina ri jos aka nana be cenje ta ba, bwa se iya moti, omoti be ba yaji epe ba shuyanu biyilo bwa epe nu karu zhaji le omoti ba hien bu, a, a, omoti a yebi gban abu yaji inana tiba biyikwo bu zhe bani, ba hien ʒiyikwo zha bani, ba zhe ba zha ba gure ibe hien bu a hien atu ba tijishi ganatageri tu, ma yaga omoti ɛyebi ibe ga zha ma nda nu be, a hien atu ba cenji tiga tutu, butu bo shitini ti momo lubonoso ya shi ati ma nda i hane ge ko mi ngana ɛlɛlɛ yashi, ati momo luboni iyi ɛlɛlɛ ya ga i showe ci, hiin iyi na ba jime shi ibi na, ga zhije bu o ziko oko la a sanga huri ya hwayi cihin nu yewe, iyebi a hngo ga atwa ga oshikoko no, okushu ruwa ga i cenje tufu atwa ata alasha ga un shi a salanana i leseji ata ada itatu o tulubo abiyeje iyi pana yabwa. I nesho gominatu tu hwayi nana shi a hweribe cenje ma gana nana bu huri bu cenji gbagba. Mi ehien ga jipe ghi gana ata gana mi gana ɛpe ajipe gana ata nu, nu̱ nu̱ nu̱ state ga tu, i bu zhe ya pa tu ba huga ina yatwa namisowi, ina yatwa nami sowi ibe zha laka ma ta ti yashi mati nane ni cenji ti zhaa ibezha laka ma iyi ɛlɛlɛ tu nangu hwan ka butu ba hungwa butu, butu ba ya iyi ma butu, butu ina shi ina be ga i peni bu, ta ta hien ungondu gwominati ina name ka zhi a zha za shi atwa ye name beye atwana name bani ɛhien ka cenje duko ati name yashi ihwurimbe tu na shi iyari mu tu i hikene ija ai i zha gana igembo butu butu zha name na ame olom.